Miezaka araka izay azoko atao aho mba hanondrahana ny voliko an <hesitation> mitady rano aho na any <hesitation> na any an-toerana alavitra ary ilay izy dia ezahako entina amin’ny tany famboleko ilay izy <noise> Dia tondrahako ny voliko ary saromako ilay <hesitation> ilay voly rehefa <hesitation> hariva ny andro, rehefa tsy mila masoandro intsony izany ilay zava- zavatra maniry amboleko.